مرة من ذات المرات وف ليلة من ذات الليالي رائد فضاء كان بيتأمل ف السما وباصص ع الفضاء. فجأة لقي نجمي بعيييدة خالص وعمالة تلمع وتلمع بشكل غريب. راح ركب سفينا لفضاء ابتاعته وانطلق عشان يشوف النجمة داي بتعمل ايه وبتلمع كدا ازاي واستغرقت الرحلة ابتاعته ييجي تلات ايام لحد الفضاء. وراح للفضاء واكتشف ان النجمة داي بتدي الوان غريبة، ودا لأن النجمة داي قريبة من الشمش ومن القمر.